<hesitation> So a ƴeewii Kanada, siiŋaaji ɗii fuu ana ton. Farayse en mbiyataa ɓuri heewde e angele en. <hesitation> Kiltiirŋaaji ɗii fuu jiiɓondirɗi ton. Kañun e Endiyen en, sabi kamɓe ɓe ngoɗɗaa Ende sanne. Ende yimɓe muuɗu ana egga yahde ton sanne. Nden non kañun duu finaa tawaaji muuɗun ana hen.